Mebetsie tsetse ndwom kyjn ndj mber yi mu ndwom siantsir nye dj, tsetse ndwom no nna otu fo, cka asjm kyerj ckra ara yie. Sj eretsie tsetse ndwom a asjmpcw a cdze to gua no, etse ase yie ma cboa dandan w'abrabc naaso ndj dze yi adan nsanku na dede nkotsee da mbrj woenyi biribi a wcdze resaw ara kjkj na nnyj dj wcdze biribi roto gua ma asesa abrabc bi.